Näütüses, ku tetäq sääne tavalinõ, ütlemi, kalasupp, aga sinnäq sisse pandaq määnestki säänest kremjät juustu, sis tuu tege tuu väega hääs.